﻿Oku- tukukozesa muka, haroho emikubi yemiringo nk'esatu oba ena, omukubi ogwokubanza nimanyaho enyamusiri egi eyabatooro eyokuriisa akaro, haroho enyama eyente oba eyembuzi, haroho esabwe eyi bakora, eyi bakukozesa mubutuzi, <hesitation> haroho n'omukubi ogwa doodo, niyo emikubi eyi nkumanya.